طبعا نقدر نحدد ان الاعمال الفنية جيدة او لأ. من خلال كيف عكست على المجتمع? خاصة على الشباب والاطفال. هل انها عكست بطريقة ايجابية او سلبية? هل تأثيرها على الناس? كانت ايجابي? هل لما جلدتهم لما جلدهم المجتمع? اثر عليهم بطريجة صحيحة او بطريجة سيئة.